<noise> پيشو يو له هغو کورنيو ژوو څخه ده چی انسانانو سره ډیری نیکی اړیکی لری. په ټوله نړی کی د پیشوګانو شاوخوا دری سوه نسلونه پیژندل سوی دی. هر نسل ځانته ځانګړتیا، رنګ،‌ خوځشت او خویونه لری. د بیلګی په توګه پرشینو پیشوګانی ډیر اوږده وریښتان او ارامه طبیعت لری. سیامۍ پیشوګان، ‌نری ږغ لرونکی، او ډیر فعال وی. برمان پیشوګان خوږ او مینه ناک طبیعت لری ‌او ماشومان ورسره ښه چلند کوي. مین کون چې تر ټوله لویه پیشو بلل کیژی، د خپلو اوژدو ویشتانو او قوی جسامت له امله مشهوره دي. دا نسلونه د انسانانو لخوا د ښکلا،‌ خویونو او روغتیا له مخی پیژندل کیژی. نن سبا خلک پیشوګانی یوازی د ملګرتیا لپاره نه بلکه د ښکلا لپاره هم ساتی.